Ny fomba hitsaboako ny rangotra na kiaka kely a: de sasana amin'ny rano madio aloha le izy, de avy eo a hosorana bétadine raha hoe manana bétadine de asiana sparadrap, raha ohatra moa hoe tsy manana de hosorana alikaola le izy a de ezahana tsy azon'ny rano na vovoka fa manjary hidiran'ny mikraoba.